لا أكيد يعني مو جنازتي أكيد أكيد لو أحد حضر حفل زواجي لأن هذا اليوم بيكون من أهم أيام حياتي لأن أنا إخترت الشريك اللي راح أكمل معاه حياتي وأتمنى يعني أحتفل بيه مع رفجاتي وأهلي ونكون مبسوطين ويتمنوا لي كل السعادة ويشوفوني شلون إخترت الشريك الصح وإني سعيدة وإننا راح نعيش حياة سعيدة مع بعض.